Ñava'ari in kɨsɨ ja medida cho'o nteɨ ñava'ari in kɨsɨ ja kuú ntei u'aa ja ka yeé musu te ñava'ari in kɨsɨ ja ja keé yaá jaku nunija'á.